karazagny fitaovagna la moziky ndraiky, maromaro karazagny misy ny klavieo, misy gitara ,akeo koa ny violan ,misy batera, saksofôna ary misy koa ny mandôlina maro maro karazagna e.